Bo sai nen, sun nen ün eletrich, sai che cuande t'avische l'interutur la lampadina a s'avisca però ël funsiunament interno lu cunosu nen, l'ai vist tanti documentari che però sai nen ël funsiunament precis